फ्रीदोम् ओफ् स्पीछ् सओ होन थन्गु ब लिमित्स् थान नन्गयु करोन्। <hesitation> तिस् म के द्रो फ्रीदोम् ओफ् स्पीछ् स लिमित्स् थाय <hesitation> ब। भन्ग् सिन् <hesitation> ओउत् ओफ् चोन्त्रोल् ज लन्ग जिरे। <hesitation> मलयिनि रिघ्त्स् पेर्के विओलतिओन् <hesitation> खलम् न हि जाहन्ग् न हगौ फ्रीदोम् ओफ् स्पीछ् नि। थोइ करोन् मन्छे सैद्नि प्रए फ्रीदोम् ओफ् स्पीछ् क नैन् थन्गु ब। मन्छे बिलक् सैद्नि प्रए ब <hesitation> नैन् थन्गन्। भि सैद्नि प्रए म बदे पोइन्त् ओफ् विएव् उनु इय बिसेर। <hesitation> अर् फ्रीदोम् ओफ् स्पीछ् स नन्गु ब बि मन्छे लो नि अन्दर् हो ज नन्ग। अर् लेगितिमते इन्तेरेस्त् नि <hesitation> अन्दर् हो जि मन्छे इन्तेरेस्त् नि सय फ्रीदोम् ओफ् स्पीछ् सन्द। भि नि सय ओन थन्गन्, बि लिमित् ओन थन्गन् केन्तो बि लिमित् पेर्के बर्न। <hesitation> भर्न य म जन्गु ज नन्ग सो <hesitation> बे सबे फ्रीदोम् ओफ् स्पीछ् स मन्छे लिमित् थान नन्गौ।